Njane kada uu iin té iin ndee titun, iindoko tajanda te'e chí, kachindan te'e nandajitu te'e nadayanu njada tendoko chí, chukan detinuu chunix njanejada.